आज के जबाना में समय के करो पास नहीं चाहिए। इसका सब दाम करे चाहिए ताकि पैसा कमामें अपन। परिवार के अपना सुक्स में जागते हैं लेकिन इस सब ते बेच इस भूल जाएचाए कि काम और नीजी जो जीवन। हो चाहिए उपका अलग नग रखे चाहिए तो काम के। समय काम और घर के समय घर घर पे कोई काम। नहीं और काम के समय बाद यहाँ से काम करो। लेकिन घर आवे के बाद, सिर्फ घर पे द्यान देखे चाहिए।